Usen ma usen Idighe ukem. Enyene usen emi Abasi esidiọñde, Abasi ọdiọñ fīn ke kpukpuru se ofo anamde, Abasi ọdiọñ ndiwọrọ mfo, Abasi ọdiọñ ndiduk mfo. Enyene usen emi adaha ada, ofo ekip mkpo utiñ lko mfo atua, Abasi anwam fīn usen mbin ekekamade fīn isọn ekpe fin ete fin se- se <hesitation> ano ñwed mfo lbad ifie usin ọkuk fi edi ke mmumo ldikpe lsọn emi mmumo lkikamade fin, mmo ekpe okuk oro ono fin. Nte emi nyamde, mmīn eke etatuak mi, ami mayam mi k’utọk, usuk usen misinyuñ lnyam ekpeme lfin nkud akpri udiri, nwan mmi ọnyañ anyam emen edi nnyin ikud akpri udiri. Mmùsen mmùsen esifan siak Abasi Iyimke nnyin se nnyin Idiade Isuk Inyuñ Inyam usen eke etudo ọyọhọ de, ami mmem etu oro aka uneghe nkayam nyam ntu ndi, nsi ọkuk oro nkpe mbin anamde utim ono min. Mmọsuk nnyeme mbin anamde utim ono min nsim mkpo nte owo ltiaita <noise> k’usen k’usen do nyuñ nyam efu oro ntra ntu ndi, ndisi ọkuk oro, mkpe mmo, mkpe mmo ọkuk oro enem esid. ke se nnamde oro eyenam mmo esida min nte edi ete ufọk siak nkamake owu Isọn. Uka ukakama ndifọñwọñ emi anamde ufim eno fin Isọn, mmo Iyesin fin ubọk k’ọfọñ edi enwan ma ōfo siak eyin owọñ adia otu lbibiak okpo isi nsie. Akpri se eyinọwọñ anade oro, inyori idi, nkọm ekpedi beni ana ofo esi ekpe e mak otude enye afiak enyene ibifik ndifiak ndi utim nno tin, unam ntra, ke ọfiọñ Ita, ọfiọñ unañ ofioñ Itin, Isua Iba, Isua Itin unyenyene mbin emi enamde utim eno fin kpukpru ini. Utim mfo enyem ndiyiayiaña utim mfo. Ukukekud owu, owu ama adedi edidiọnọ ke owu ukamake owu Isọn do Abasi esidiọñ mm’usen mm’usen ono nnyin eke nnamde mbubehe mak afan ma nnyi mak nnyin Iko lnyuñ isi, mesinyuñ nkọbi eti usuk usen eke enamde usen afande nsi nkọkọbi etibe siak ami menyene itie emi nsi nnamde nnim nno Idem k’ufọk nni, lnyuñ lnam ntra, ami nyuñ mmem ọkuk oro nkọnyuñ nsin, Isimen ọkuk oro Ibahadere Ino mbin esiñ yuñ esiñde ke se nnamde oro eyenam mmo esida min nte edi ete ufọk siak nkamake owu Isọn. Uka ukakama ndifọñwọñ emi anamde ufim eno fin Isọn, mmo Iyesin fin ubọk k’ọfọñ edi enwan ma ōfo siak eyin owọñ adia otu lbibiak okpo isi nsie. Akpri se eyinọwọñ anade oro, inyori idi, nkọm ekpedi beni ana ofo esi ekpe e mak otude enye afiak enyene ibifik ndifiak ndi utim nno tin, unam ntra, ke ọfiọñ Ita, ọfiọñ unañ ofioñ Itin, Isua Iba, Isua Itin unyenyene mbin emi enamde utim eno fin kpukpru ini. Utim mfo enyem ndiyiayiaña utim mfo. Ukukekud owu, owu ama adedi edidiọnọ ke owu ukamake owu Isọn do Abasi esidiọñ mm’usen mm’usen ono nnyin eke nnamde mbubehe mak afan ma nnyi mak nnyin Iko lnyuñ isi, mesinyuñ nkọbi eti usuk usen eke enamde usen afande nsi nkọkọbi etibe siak ami menyene itie emi nsi nnamde nnim nno Idem k’ufọk nni, lnyuñ lnam ntra, ami nyuñ mmem ọkuk oro nkọnyuñ nsin, Isimen ọkuk oro Ibahadere Ino mbin esiñ yuñ esiñde